كنعزل نموت من بعدو حيت نبغي نعيش معاه چاع لحظات ديال حياتو، و نكون حداو فكل لحظة، نفرح معاه فالأوقات الزوينة ونكون جنبو فالأوقات الصعيبة. بالنسبة ليا، كهنمني نعيش مع الناس لكنبغي لحظات زوينة ونتقاسم معاهم الحلوة و المرة